<hesitation> تقدر تخصص وقت قصير كل يوم حتى لو كان عشر دقائق، ي- تقرأ فيه تقدر تستغل الوقت الفارغ في اليوم مثلًا أثناء التنقل أو قبل ما تنام، ثاني حاجة اختر كتب تكون قصيرة أو فيها فصول صغيرة، عشان تقدر تخلصها بسرعة وتستمتع بالقراءة ولو عندك اهتمامات معينة بتقدر تقرأ فيها، <hesitation> في المواضيع اللي تحبها عشان تحس بالحافز أكتر.